टेबल ऐकून माका माज़ो मेज़ याद येता। माज्या रूमिन मेज़ आसा तो माका सारको करून ठेवपाक जाय आनी क्लीन करपाक जाय।